فعندما ذهبت للصيد انزلت سنارتها وارتفعت وكانت هناك زجاجة بها رسالة اخرجت الرسالة وكانت عبارة عن خريطة كنز وكانت المسنة فقيرة ولا تمتلك الكثير من النقود فقامت بتعبئة تلك الخريطة واردتها لحفيدتها وذهبت الى حفيدتها <hesitation> لإستكشاف الكنز وعندما وصلا الى مكان الخريطة وجدا صندوقا مهترئًا نوعا ما وعندما فتحانه كان به الكثير من الذهب.